So mi naani un inni hitande ujinere didi e shappande didi Corona Virus mi siftoroyta, wakkati ko maɓɓi min e gure, wala njahoowoo lumo walla jannirde ko juulirde.